E fomba fagnamboarane sakafo karazany telo zany avy ame zava-maniry avao, ah ohatry hoe ohatry hoe magnano lasary izy, lasary karoty, da asiagny poivron kidikidy defa izy zay, magnano laoky anao ohatry zao da magnano karazane legiome avao afangaronao amignao, pomme de terre, karaoty, <hesitation> ze karazane hany karazane legiome hitanao agnatine lasopy igny afaka hanaovanao laoky aby daoly zany fa aninao ritry da gne desera avao koa hozy gn'olo, vita ame zava-maniry igny lalasika aby, afaky magnano afaky ha ohatry zao da akondro, akondro sy mitady sarotry asika akondro zay defa mety.